मि घर मा ची अर मेमा पाँच मिनट ची अर वेगा बाद मिन कखि जांड ची ता मी वे बगत यन कलू की अगर मेरा घर मा ब्रेड पड़िया छिन ता मै वे ब्राड़ते फ्राई करलु अर वेमा ज़रा सलाद कटीते अर ब्रेड स्लाइस बढते अपू ते खे ल्योलु क्युकी मेते यु भोत पसंद ची।